<noise> Raha amin'izay cas misy zay oh, raha ohatry oe gadran'ôlô zegny, <hesitation> tsy aminy <hesitation> rariny: vôalôhany miekeky mafy amin'izay fotôagna raha ôhatry oe tsy nahidy vavanahy dia miekeky mafy na zay raha hitagnà akeo kapokapoho-kapokapohona mafy dondonina mafy amin'izay renin'ôlô <noise> agnao miekeiky iny dia, efa misy ôlô kôpy oe misy olo mila vonjy dia avy akeo koa ôhatry oe mambala bala, en tant que tegna anagnambo zegny, mambala bala raha avy agny ambogny dia misy olo koa amimn'igny mahatsapa oe misy ôlô voasambotra ambony agny dia iny koa ahaizan'ny ôlô oe fiatsaôvana vonjy.